Karna hal talalu bauk dadi neu au, au anoli bauk boe. Boma kalo neme o sona au perubahan ia malole do ta.